जसा अपणा कई ने कई सपना रेवे। वे सपना पूरा नी हो पागा तो अपण ढंग से जीवन जी पांगा के नी जी पांगा। जसा कोई भी सपनों रेगो अपणो नौकरी लाग बा को। अगर नी लाग्या तो वु सपनों पुरो नी हो गो। वु तरीका से नी जी पांगा। अब सपनों सही नी होगो तो अपण कई भी काम करांगा तो याद आगी। के अपनो सपनों छो फौजी बनबा को। बण जाता तो तो काम नी करनी पड़तो। सपना के बना जीवन अधूरो रे जावे। तो फेर अपण कई सामंजस्य करांगा। नी लाग्या तो नी लाग्या। ओर कई काम कर लांगा।